I haa kijijini maisha alimarahisi kidogo kwasababu mndu wemeenda hoo mndeni ukadua oh labda maru labda mboka sa mara, nndo we shoola labda ni kitunguu na sukari na kwahiyo gharama sa sa sabesa se tumika besa ndha sana kama shilingi elfu selasini kwa wiki simmeshikaaa, kwa mweeri si meshika familia.